साइकलके जरूरी भाग सब टायर होगेल फोर्क होगेल ब्रेक होगेल सीट होगेल छैन होगेल पेडल होगेल ब्रेक लिभर होगेल इहे सब मिलाके साइकल बनैये।